அதன் தோலின் நிறத்தை மாற்றக்கூடிய மிகவும் பிரபலமான. ஊர்வன பச்சோந்தி ஆகும் இது முதன்மையாக. ஆப்பிரிக்காவின் மழைக்காடுகள் மற்றும் பாலைவனங்களில். வாழ்கிறது பெரும்பாலான இனங்கள் மடகாஸ்கரில். காணப்படுகின்றன அவர்கள் மற்ற பச்சோந்திகளுடன். உருமறைப்பு மற்றும் தொடர்பு கொள்ள தங்கள். நிறத்தை மாற்றும் திறனைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.